Anamunga hasi mfuli nkoko. Chintucha wako anza kateka manzi. Gina tenga manzi. Kapa niya erike uche muka fula. Gina fula. Ili nginamuiku manzi mumata chirunduka. Hamikara kamidagi kazi inga. Nandasami. Namanya pata alatafu. Kamanzi yache muka nginamuiku. Namuiku manzi na mfumia nanzo kunyonyo wa mavumbu. Ginala nampenya mavumbu, nampenya mavumbu. Natola. Ngocha tututu mabumbu tututushala. Tutina, tutupukuta, tutupukuta nika sasa. Mbazi nanzo kuchemba. Mbazi nanzo kuchemba, mbazi nanzo kuchemba. Vipande, vipande, vipande. Kwa sababi nkoku. Vipande vino. Ikajigawi inkoko inashemba namala <noise> inafumba masimba manylukushu niitima aveno toola njiika inafulai inatenga sufulia <noise> inanju kusalula inasalula salula, nasalula nalolpanga ti manzi asila yananihi ngila takola mazi mchikombe naitili wakati uo ngitaika nimsilia jipati tangawizi nchibati kukupati tangawizi ni chitunguu swaumu ingiti nikange takueti nameketeri kienyeji vivyo kuenda manzi no msiku viapa nialoounga jinsi nieli yanyanya na mafuta naelekavia kuhusu na sukulu msigo nazunsituali.